<hesitation> Hagniny mahazatry matetiky mahatonga <hesitation> allergie e zao e, <hesitation> ino ma e <hesitation> araha - le <hesitation> hagniny jiaby le avy agnatina ranomasina reo zao mahatonga allergie daholo, ôhatra hoe <hesitation> laoko, hôragna, fôza, horita sy ny tariny, de <hesitation> ankotran'zegny koa <hesitation> chocolat regny zao matetiky mahatonga allergie koa, de ankotran'i ery chocolat o cacao.